Sero ngu jo jan ñujú ún jun yatu jin ñaja te tengu tejó tejan teñujú tjia'un tjia'ungu tjia'unjó tjia'unjan tjia'unñujú kan kangu kajo kajan kañuju ka'un kajun kanyatu kajin kañaja kate katengu katejó katejan kateñujú katjia'un kajia'ungu katjia'unjó katjia'unjan katjia'unñujú Yachan yachangu yachanjó yachajan yachanñujú yachan'un yachajun yachanyatu yachajin yachanñaja ichaté ichatengu ichatejó ichatejan ichateñujú ichate'ún ichatejun ichateyatu ichatejin ichateñaja ichatekjote ichatetengu ichatetejó ichatetejan ichateteñujú ichatetjia'un ichatetjia'ungu ichatetjia'unjó ichatetjia'unjan ichatetjia'unñujú ichatekan ichatekangu ichatekajo Ichatekajan ichatekañuju ichateka'un ichatekajun ichatekanyatu ichatekajin ichatekañaja ichatekate ichate katengu ichatekatejó ichatekatejan ichatekateñujú ichatekatjia'ún ichatekatjia'ungu ichatekatjia'unjó ichatekatjia'unjan ichatekatjia'unñujú ichateyachan ichateyachangu ichateyachanjó ichateyachajan ichateyachanñujú ichateyachan'ún ichateyachajun ichateyachanyatu ichateyachajin ichateyachanñaja uchan